Ji'i tëx këkpë jo'ot këkpë mamich kanë kayayn ma mich xëjk xox kayayn o mëdybë dun nëmëtpë kayambyë y ji'i tex pën ma t'sëdyut kayayn neyb ko'o arroz mëdyëbë dun tët's y ji'i tëx mas nëkë obyënpëbë mam kakyë ku'u wit's kubëkawayn kom bëjtukayn.